أول حاچة لازم النبتة كل يوم تسقيها وتحط لها سماد مثلا نحطو البقايا بتاع الأكل مثلا تنچم تخمرهم وتعملهم سماد عضوي وتحطلهم السماد العضوي وتنحي بالطبيعة الأعشاب الطفيلية كل الحشاوش الزايدة تنحيهم بش النبتة تنچم تطلع عخير وبالطبيعة تتعهدها بالأسمدة الأخرى.